La grannula mi fa pinsari a lu scruscio mpruvisu ca ferma lu silenziu, pensu a li finestri chiusi e all’occhi sbarrati nta lu scuru; è comu siddu la natura si vulissi fari sentiri; richiama scantu pi chiddu ca putissi distruggiri; è comu ‘n tamburu mpazzutu ca batti supra tetti, machini, terra e pinzeri.